الموطور ديال الطوموبيل رمزيان بزاف و مكيستهلكش بزاف ديال الغازوال، و زيد عليها تاصوكان ديالها مزيان، و ما كيعدبش ، بصراحة صعيب باش تلقاه شي طوموبيل بهاذ الثمن بنفس الجودة، و نفس المواصفات، غير زعم خود القرار، و ما غاديش تندم عليه